<noise> <hesitation> I fantako zao hoe biby magnano mody maty rehefa misy fahavalo igny anh <hesitation> opossum, io zany na de batainao karakory na de raboinao karakory izy sy m- sy mihesika am'plasiny akeo.